a a ɗzar tubwa nr mawi ɗzar ani brkawa dzar aka mwapul kulini ɗinyatini ɗzahalar nɗasa alani nɗa sa ahan anitiza mbzi ka hwiyatran kang yar mwapul madar bata kbai kuma habba za ai gni gsal nam nga ɗiya ai gm yi nkiɗi lag diya ani gni ɑ’ a ranka ɗaɗz sr mnatza ha lari ɗaga bayani kuma ɗzaɗa wulae apr ini kai ini ai gni brku tdza wana war tarihinr vwa nr-nr-nr mwapul aka ɗzar tmni han sosai nam kura mbzi ka kurai ɑ’ama snam adai kulini ahani ɗzar za brkawa ɗzar zbrkawa ta mwapul mwapul ko santu ma ɗaran zai ɗara zya sni mwapul a ɗiya nz aka sini ka than than kurni aizn anti maza mazn gai thmbama ani mag pwapu malukwa ani thlb ani atakra ri ma ɗzar atapr ayya gna gthan ai apr zhyati kuma shikenan za mwari vr ni may knbbai aka mwapul kuma sucyali nɗani ga siwanani ngyar tini ya ɗnya tnae ga ɗinyatrani kapr nda ndan nɗa ahanini maɗarnzi kuma madar muni ani ɗanɗa daraɗa. Ɗar ɗa zya pwaz kuma amma kowani sake kuma ani zaɗa mwapulni ɗzarni aɗa zya wayo ala znam mwapulni kura ɗambzi ka zyatusu ahani so baya alani kuma mura ka kwai, kwai zni zu brkaw amma ɗara nzl thlae ɗaranzi khlae kwai ɗarni kwatu nkwairnkwa tnɗa lani ɗomin ɗarni ko nɗa blatɗar ko tsamar gata mburnta nyavr ani ɗara mburna ɗar dnyasu ɗar sba ko ɗzana jamare ɗar brkwa ata ta tma tma ani nam ɗthan akwan tsa kwai akwan tsa mawi shan tnɗawulma makwai kuma zni kowani saka vzni zaɗiya baara yimiwah za bara apr zni za kwi sangurai ko ɗzakwa fr ini ma yimi a khlasi z-zndi aprini yimini ɗasi ini ɗinga damshin thakrni waw a waw a waw a wa wa wa wa wawa za kra twa mazz. azz mazz mzz ga kratwa tou ini mapr thakarni si kuma mplitini kuma am zni za mbwani gugur gugur gugur alani amma apr prlalr ɗvae zata ɗinya ɗvr kuma ani za twa nɗpuinar ɗva kuma za apr kowane saka kuma ani za twa tou saboɗa haka akwa ntsa ini ni kwai kwarankwa z-ɗarka brkwawa ta a tat na ko thama ya wul kwaiyar ni nrkaw ataɗatr. Ɗznam ɗznam nkwarn kwa ko wani saka nam tzakri ma mapr znzi kwani ma znzi akwari kaz sini ko zakwa via mazpr zaya traka ɗnya fakurnɗae kuma aɗ siyaka rikici alan ɗae zabara siyaka batm sosai apr a ini alani kwaiyirr grin grn mbwai kwair grn ani tsapsap laka antigr tara tz tara hyati ini zɗinya auɗar yara ko zɗnya augya <hesitation> uhiryar alani anitiyar ini alani ni anitiyar ini alani ni yartiyarɗawa manɗi kinta kuma ani arpu kuma gang ani ani kowani saka har hya har kuhi hau ɗvoka apr ɗar tviya tara ɗi tnɗtara nɗntara nɗntara mbwai kwai apr sakr amfanikur ti zya nɗa hapr pr mbwai kwaiyirnae ambwai tini ɗaku tazta ɗthlitizi za ta zya barna alanɗae nam za ɗiya klaɗor kurtum sosai ala kibaku klaɗokur nam tmura hani za ɗinya sosai za ɗinya sir sni kret tn zaɗiya trawa har thabursi lala ɗar tou mapri har swalar ma ama kuhini apri manɗi kti kwai kanɗlka mwai larni mbwai harni manɗiyani kuma nɗa ɗa bara apr zni zaɗa bara apr kanɗn mbwaitini kazn kinta snam tnɗala tnɗa baranɗa. Saboɗa haka kulini alani mura wula apri znam kwair kwa zblkawa amma zaɗiya barna akwa ɗir kibaku nɗ sautu laka ko ɗar bikl ahanini dara tiya kura three kilometer, four kilometer tɗara tra abla minti yiɗanapa ɗara tra apa minti talatin awa pathhlu awa sdar awa makr awa fwoɗo kaɗnɗa a ha inr nr fwaku aɗiya fwaku fwaku fwaku fwaku fwakuni aɗiyantufu tɗara travar pdm sosai uɗr lka bara bara tdar mafa nɗar mafa nɗa ɗiya bwui ka quat dar wa so mura wukpr aikani apr aika ini ni mail yi ɗau mail ntufu mail nkwa mail murfa mail nthisu tnɗa zya tɗara kwalae mura hapr nkwairnkwa zbrkowa nrdzar va kuma aɗiyapr nr ɗzar murwai amma ɗzarni ziye tsin tsu za zimur kuznam nɗan gzitɗat ka ɗinya fakyau fakyau mumwapul ziye ndabzi ka ngtitini amma masar snam aɗai apa kwaini zani ananzir mur kullum zani brkowa amma barnarni lan wur wuri se ini kulini mura halamur apri nkwairnir kwa zdar brkawa amma zaɗiya barna akwa ɗir kibaku nɗd sautu laka ko taki biku alani ni dara tiya kur three kilometers four killometer tɗara tra abla minti yidau apn ɗara tra apa minti talatin awa pathlu ewa sɗaz awa fwoɗu, kadnɗa hapr nr nr fwaku aɗiya fwaku fwaku fwaku fwaku ni adiyantufu manɗ lka bara tɗara ma nɗa bwui ka wulat ɗar wa so mura wul aikani apraika ini ni mal yiɗau mail ntufu mail zkwa mail murfa mail ntsisen tnɗa zya tdara hhwalaz har nkwairn kwa zbrkowa.